﻿إذا خيروني بين عالم بلا تلوث ولا عالم بلا فقر، أنا نخير العالم لي بلا تلوث. لأنه التلوث مين يكثر لا راح لا الغني يقدر يعيش فيه ولا الفقير يقدر يعيش فيه، لكن إذا كان الجو <noise> نظيف الطبيعة كنا محافظين عليها، فحتى الفقير قادر يغرس حاجة صغيرة ويكون بصحته ويعيش.